Qog'oz tayyorlashga keladigan bo'lsak, <hesitation> qog'oz tayyorlash uchun ko'pincha daraxtlar, misol uchun: qarag'ay yoki qozon daraxti ishlatiladi. Daraxtlar yirik treslarda kesilib, ular shox qobig'I va shox- shabbalardan tozalaniladi. Sun- undan keyin daraxtning ya'ni kichik bo'laklari kesilib olib, suvda qopqoq yoki kimyoviy moddalar yordamida yumshatiladi. Bu kekiklash deyiladi va unga pasta olish uchun kerak bo'ladi. Pasta tayyorlash ya'ni yumshatilgan daraxt bo'lajlari blendr yoki boshqa uskunalar yordamida maydalanib, qo'shimchalar bilan aralashtirib, qog'oz pastasi tayyorlanadi. Keyin forma beriladi, ya'ni <hesitation> mos tayyor shaklga olib kelinadi qirqib. Bundan tashqari, quritish- forma berilgan qog'oz qatlamlari quritilib, suyuqlikni chiqarib yuboriladi. Tayyor qog'zoni kesish va qadoqlash orqali biz qog'ozni tayyor desak bo'ladi.